يعني ما بس اسبوعيا ممكن يوميا اكو وقت للعمل اكو وقت للراحة اكو وقت للنوم اكو وقت للرياضة لازم تكون ايامنا مقسمي لان اشون ما كان احنا هاي الحياة غاح نعيشه كذا سني أن عشناها بسعاده أو بعمل أو بقعدي أو ب أي شي ف احنا غاح نعيشه ف ليش احنا نعيشه بطريقة خطأ بس عمل بس عمل